iǵo ulu kɔ ògo lèe bùwà màa ówó ba kpali ni akpa bùwá baba búá ká bo nyo ɔ̀gbè ògo lèe. Kile ani iklóklo, àgázà, ùyì, wàányà, nì bulíbile búá ba kpalí ni ógoòlí bìà ba mi nyo ɔ̀gbè ògo lèe bú ne zi nyo ɔ̀gbè, kele bù nyo, ògo lèe ɖɛ̀ɛ̀ tè bú nonyo kele bù nyo bìà bonyo ɔ̀gbè ògo lèe nì ìgozè ògo lèe àni màawu úni ɖí màa ɔmi wákpali <hesitation> kílìnì ká <hesitation> òɖègè òɖègè ká, u no nyo ɔ̀gbè ògo lèe <hesitation> lɔ̀ku ká ìfùkpɔ̀kpɔ̀ɖɔ úni ká ɖìi ùwá màa no nyo ɔ̀gbè ògolèe lɔ̀ku ká <hesitation> ì yàá kpalí iklóklo <hesitation> lɔ̀ku ká únà lèe ùŋù, àgázà ɛnɛ́ɛ, u na ha akpa bàlɛ́, akpa náka náka ká. úni ɖí níìkúnya, kú na ha. unàányà náka náka ká ú nà nyúà ɖɛ́ɛ ú nà tá nìlɔ ɖí ni ni wàá nyà úni nàád mi bani ikle wèeàà ùwá wèe màa nyo ògo lèe, ùyì màa ówo ɖò ká ògo lèe, ùŋù màawu búá plémú, kaɖi ùú mi hàa ɔkle kɔàà ù nàá mi fènì ènù hià sene, u no kòà kayi ù ha nɔ́ɔ̀ŋɔti ɖiìnè búá, u no kòà. u no kò ùni náka náka ká bùnì gbi ká be fè ògo lèe káèè búnì bù tè nyo ogo lèeè.